Namabya ingabwira mughenzi wayi eyahereranie nayi indi aleke etoko ku- kusangwa nimwakyiro, kusangwa bwabirira. Ngabya inginditsuka ingihulhuka omwayi, ingaghenda okwalhukyo lhwiwe ingamuko ingamukongotha kwisi ingamubirikiraku, ngibya ngabirimubirikiraku, <hesitation> nakibya akahulhuka, ekyokubanza ingitsuka bwamuramukya. Ingamubulya ngabirisiba, neryo ingibya ngabirimuramukya, neryo ingamu ingamubwira indi ngalyasaba, ghukamubwira ghunimubya ngeyikamuyisengerezaya, ghukamubwira ighulitomboka. Neryo iwamubwira ghuthi ngalyasaba indi ibwa dear etoko yamabya kyi yamabyanene. Kundi obundi kundi ghukake ghukanza bwakesya, kundi kwisi ghunawithe ebyaghukanza erihulikirira ebithayithagha toko, kwisi hane ekyindu kyibuya kwisi ekyomughasu munene ekyaghukanza erikolha nerihulikirira. Neryo ghukabya wabirimusoborera ekyu neribwa iwamubwira ghuthi akehaye okwatoko, amabya inalhwe akabuya omuziki, iwamubwira ghuthi bwanu ngalyasaba indi ghubye ngawakehya okwamulenge, kwisi amabya inalhwe akabuya nge- ngesyangoma kwisi ngebindi bindu nge- ngebyathukalhangiriraku ebisasani ebi, neryo ghukamuyisengerezaya inabya inanginakehya emirenge, kwisi inanginakyihahu inakyireka kundi bukabya ibwabirinira imukayithagha erihumulikana.